لکش پراپتی وچ تحمل دی بھومکا، تحمل لکش پراپتی یاترا دا اہم انگ ہے۔ ہر منزل تورنت حاصل نہیں ہوندی اتے کئی وار سفلتہ دی راہ توں لمّا سماں لگ جاندا ہے۔ اس دوران صبر رکھو تے ہمت دے سنگھرش کرن دا حوصلہ دیندا ہے۔ جدوں کسے دیش نوں پاؤندے نئیں جھکدے ہاں۔ تاں رکاوٹاں یا ناکامیاں عام گل ہوندی ہے۔ تاں سانو ایہی سکھاؤندا ہے کہ اسی ہمت نہ ہارنی چاہیدا ہے۔ اتے پرتیکول پرتھیتی وچ ہی ڈٹے رہنا چاہیدا ہے۔ اس نال منوبل مضبوط رہندا ہے۔ اتے ہر اک کانٹے نوں مکڑی وانگ تے جال چنّن دی طاقت ملدی ہے۔ کئی وار نتیجے دی آمد توں ودھ سماں لگدا ہے۔ پر تحمل رکھن نال ہی سفلتہ حاصل ہوندی ہے۔ مہان شخصیتاں جیوں کہ مہاتما گاندھی، نیلسن مینڈیلا، اتے تھامس ایڈیسن نویں ایجادکاری اپنی ادیش لئی اک مثال ہے۔ <hesitation> انتظار کرنا نام نہیں۔